Ua haʻi wau ia lākou, "e hele mai me aʻu i ke kahakai. Nui nā mea i hana ai ma ke kahakai. Hiki iā mākou e hana hoʻoikaika me like ke ʻaukai, heʻe nalu, hoe waʻa, luʻu iho a e holoholo pū".